E woodi soloñ koñ kewtae bana kankoñ temedde jeenayi e sappo e nayi ngonkoñ to Najeriya, to lesdi Najeriya. (Nine hundfred and fourteen)